Ratsionaalsidõ otsussidõ tegemise man nigu es tohtnuq emotsiuunõ väega ollaq, a samal aol peris külmält iks ei saaq tetäq. Määnegi tunnõq piät iks olõma egäl otsussõl takah, arva maq.